<hesitation> Fomba fampiasan'ny hority rantsagna ananjy ndraika, igny a ahafahany mifindrafindra, ahafahany mandeha zany igny, ahafahany mandagno, de <hesitation> rantsana ananjy iny koa ahafahany mipetapetaka satria misy boribory maromaro amin'ny <hesitation> tagna- tagnatagnany igny a, de igny a ahafahany mipetapetaka aminà raha zay ipetahany.